ɓiɓɓe leydi Andulus ɓe jinnaki e dina, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe raa be mbawi fijirde bol.